मैल्ल्या ऐना सफा अद्दाइ लागि अ कोलिन पाइन्छ त्यो सिसा ऐना जसा चिज सफा अद्दे त्यो कोलिनले नम्नमाइगो छम्किनो पण्यो । अब कोलिन आच्छि कोलिन पाइएन भनेपछि पानीगा छिटा नम्नमाइगा पानीले पानीगा छिटा नङले हातले छम्किबन पानीगा छिटा हालेर कौलो केइ सुतिगो कपडा या केइ कौलो <hesitation> सिसाइ सफा अद्दे कपडा पायो भने सिसा सफा अद्दे नत्र केइ कौला कपडाले त्यो मथि कुना काप्चा धेगी तलदेखी माथीसम्म चारैतिर <hesitation> ऐेनागा सप्पै वरिपरि <hesitation> त्यो सफा अद्दो पुच्छो पण्यो तै कौला कपडाले पुच्छो पण्यो । त्यो कौला कपणाले पुछिसगेपछि अज एक सक्कबारसम्म त्यो सुक्त दिनुपण्यो । सफा भया छ भने सफा भैग्यो । सफा भया आच्छि केइ अरी ताम्बो माटी धुलो टास्सेगै छ मैल्ल्या गया आच्छि भने त्यो हेरिबन अज कौला कपडाले नमाइगो तैगी गलाइबन भिजाइबन तेल्ले पनि का रयागो रय पयगो मैल्ल्या मैलो धुलो निगालेपछि मैल्लेगो ऐना सफा हुन्छ । धेरै बेर लै लाग्दैन यैगी लागि । सक्कबारमी सफा होइझान्छ ।